Muŋ na ala saamao woo be allah le bulu bare issaa assooraaleenuŋ <hesitation> jooraŋla saamoo woo be alah le bulu bare issaa a paprepaare nuŋ issaa a soraale nuŋ puri saama mbatu ŋa ňiŋ kee puri saama haa.